<noise> va suni ini ku na nani lusu yua chi lusu yuachi ntitoti ja kua te ntítotí ja nchakaa te vilun chi nu nikixiti ja kaa te ja nchaka kuati kuantuku ti ja ni, kuantukutí comiolate ja keetí ja ntuutíe chi va´ani kosukuti jena´ati.